איך פערזענליך האב נישט ליב צו טרינקען טייערע וויינען. אבער ס'איז דא מענטשן וואס פארשטייען זייער גוט, און זיי פילן ממש א חילוק און די טייערע וויין און מער די פשוטע וויין, עלטערע וויין יונגערע וויין, רויטע וויין, און יא, ס'איז א כ'ווייס ס'איז דא א חילוק און טעמים אבער איך פארשטיי נישט צו וויין.